ʻAe, ʻike au i kekahi mau kuʻuna kūikawā o Moloko. He mea nui ka hoʻokipa ʻana i nā malihini hāʻawi lākou i ka kī me ka meli a me ka palaoa. He kuʻuna ka ʻai pū ʻana mai ka pā hoʻokahi, e hōʻike ana i ka laulima a me ke aloha. Nui pū ka hana lima, e like me ka humuhumu lole ʻana. Ma waho o kēlā ʻaʻole nō nui koʻu ʻike.